डिशवॉशर का बारे में जापण बताओं तो आ चीज में गांव में बहुत ही कम जगह देखी हूं। जो हाल राहीश और प्या आला लोग हुआ है जका का ही घरा देखना मिला है। डिशवॉशर को उपयोग हुआ है कि बा बरतन धोवना में कम आया करा है। बिना मदद ऊ बा जल्दी जल्दी बरतन धो दिया करा है और कम आवे है। और बू आपनो काम इतू जल्दी और सफाई हु कर है कि दूजा री जरूरत ही कोण पड़ा है।